Maa yil mabeya, yedda meunmaa, kumsel mabe zong duniya rii. nyem geu pat, meu jai keu limta geu, maa maa nigeul suga, maa sug meu beh nigeul ya geu, maa wol nyigha. nying bed woleu geu, maa em duwaa wuu, baah nungwas, bob mu woya wora, baah nungwas bob meu woya wora, baa duwa jana, ningeu ii teu baah ningsini saa naa, kokowa badeun ya, meu birai ya meu woi nyil geu, ii daa inliin keu limteu be maa naa, ii maa inliin limteu beya geu, ma keun liinaa, meu lii geu, kum ba keu beraa, ya maa inliin nyamla ruu be manaa, nbe ma teu seun maan boo, meu maa keunu, yeb meu beuri da teu seun maan boo, ii maa kunu, ii maa ii bereui geu, yake baah ning, nyam laa ruu beya, kum ma inliin nyam la ruu beh liinaa, lii meu bereui geu, kum ba keun nyinaa, nbe beu teu keu, dake duwa wul beh nouw, ko nab dan san beya. Koo in ning mamin teu sunu, baah nareu geu baa vugn, baa em nab dan sanbe duwa wuu, da beu sanaa nab ya duwaa wuu geu, baa keun biiraa, beu biraa yaa geu, nyam beirim deu, bid ya maa inliin liina, maa wol nyingha, meu nying wolya geu, kum bereui zogo geu, baa nuu ega, kpob aah nyi keu neh nyiseu ta youw, ii ked taa, ba keun ega, baa wong beu dii kiinaa, in beuri teu mamin duniya ruu, in beuri teu mamin bini geu pat duu, kum ba keun nyinaa, beu leuyaa, beu teu nuu egaa geu, zong jogo, baah daningne, sai ma wong aah ii daa baa gam zong yeb duu dii rii gaba daya, zong yeba ye beu roo, maa taa jengha, wong beuraa ii baa duu, in beuraa da mamin duu, kii meu bereu baah daningne geu, kum meu berii zogo geu, pii da meu leu kunu, pii da meu leui geu, baah kubje ning, baah kubje iiraa, koo baah ning, baah kubje iiraa, yake baah ning, ma keun jaa naa Maa duwa manaa tigeuluu, aah ye geu, nyam geu pat sei toh meu mayaa, nbe vaneb teu meu daa naa keu gongsii ruu, meu maya geu, toh, leu meu jai geu, bit keun beu yadda meu maa rii keuni, seng kam tuu ruu, leu meu jaa keu aah kini, ning geu, maa kiin, waa meu ningha, tum maa baassaah, tum ma bassaah yei geu, dole aah geu roo. maa lamke kiinaa, maa leugaa, mabe nyinaa sosai, gam yedda bassah ii tumma yeri meu kii lamke ya sosai, so in kam tuu ruu, aah beuri makeun maa naa, baa em ningeu ko ii daa, <hesitation> biki mana, yilwalke beura, yadda baran lamke oo beud kiin duu, ko-kowaa, odjed meu beud yeb beura, ii daa kem pah naa, ko-kowaa, odwal meu beud yeb beura, ii da kem pah naa, baa em wora, baran lamke nyin keu neb beura yeri tah, baa nab naana. baa lod beud loonaa, baa inliina, baa keu nyeuna, baa keun bira, toh! Seng kam tuu ruu, beu teu keu mitin, aah beu wong mel-mel ligeud aah beube beu youw, beuteu meitin beud nouw, yil wlkeya.

Aah ii nyaa beuwaa kunu, ii veu naa gaa, liib beu gbag beu maraa, gante wuu, seng iiraa, tooraa, nda kiin neh rii ya bobya, aah ye sang, bit paa kpank pah naa, baa em teu yil boo, ii nyem yilu, baa vall leun teu zong boo, ii leu zong neh, aah geu dole da mamin keu neyha, koo mara, ko vala, don, in beurii ye geu, nteu rayuwa ruu, nteu kumsel ambe zong duniya geu. in beureu ye dan keun boba, nmad tuu ruu, val tuu ruu, aah damuwa ambe ya nda yil ambe, bob yam ning deu tuu ruu, baa wai beun jan ya yam geu pat, ban lamke kiinaa, keu yedda, yam geu pat, aah nyaye, meu teu lamke ruu, ii pii maa kinii, nyaye meu teu lamke ruu, odwal be meu mameu kini, nya ye beu teu lamke ruu, biki ruu, ba beu wai nyam geu pat ba taa kiin gaa, seng kam tuu ruu, in beud da farin, keu am da, kuma. sai. yadda. emma ruu. mat tuu ruu vaneb oo nyaa sauki, val tuu ru vaneb oo ma leu boo beh neh rii sone, biki aah baa keun maa naa, baa nab nana, baa keun liinaa, baa keun nyeunaa, keu odjed beu beud teureu boo tuu ruu. Kamdur vuduhu yilwalke ojedi binnaw adabau wegha bukun buda wang buma hi hanin du yada ba'adin ndwang hilwal keru'u rul yada lnin bob ojedi bunun tukunu ayadda bo valindu a'ah ojed venin niyo'o obobsunun bawu bobsunu van'o bob sunu lnin biri singapat tunamina bamu naga jana en-nenha ntuku gunsu nun ntuku emlego yimgo patna lamke kina ngise semkake amadakan ponaro semkake anda lolonaru semkake nda nanan naru semkake alin nakam wuba nda lamke kinaru, semkake anibar danka luna kokuwa nibir dan na damuwa yana anko dakan damina sosai ru ndiri bamuninga njakunu ndiri buguna lse yimu yana vak siri nkene yira gam vani sa tokani yemu yena sundi nkene nera gam vanib ga sunu yemu yana yombri kunkanu nda nu mama makunu amma manum har kulimtar yam ofise. Nbugdama nkum afagba timpe ovun num meyeribe gam num like numaba armara ba man kansi manli nmabugu nberi amutu anan sandu kuma mufag tukunu neri pat ba bankani ban gani kunu ba man vag sis bajen onunsi ejini eni ma sonsi kuni manti na nbenra har biwuya ndwang win dwan kan fang bugu dan faga kunu gam ni har ma ogab kunu mbgon gab ya nemne yafi mu yafurdi sambiya nberi amanu megu kunku nasi mun fag batimpe yada dan dama fina ndaran nin har baba ida odun kunya fina lda onun nen fina oma dukun gaba yada nyema lniru sonsindu ba banku odun sone ba man lvang sisi vanabsi ganeri pat tuku sun obiya nbiya ya sinyi sin so nagu ma sun keru nyemi yana to vala kumat durbo ba kenin nyera gam nyeri dole ko bun jinna ko vud-e-na tuka abunta ko sandi a pat. Ba bahgni pat kayidda hanin du banim tunon ma gbur nyafi donkonu nma net tunu nere esan nagu ovo ogu yafin kunu ba yelko onin tene tenesi yemu bu jahya timp ambu yelle nsa jung'a ofang ba timpe opinna tem yet kiya tem-a-yadda vugwehu nda net bikona nda neb mbam bina ena yet kiru ba jinu'un si nbin tuku nagu npini haga na sindu npini na sembo enfang vaneba opin kunu yeda ndamin pindu kokuwa yanda vana barane pindu yeb ama bira yemun jart gu pat ma bu dua yada lira en mururu namebutgu ambiya embe teri duniya gu en fang vaneba yadar vaku vanebu yil ambiya unfang ba ti vaniva yad da niga farira nin nuru. Ya biri yeba yinbu pangha yadda bu mai ye kan ha'agwu ldaikun sila lda kumka aita lda lamke kina kai turu ko ojebulbu turu ba man e vang sisi nnene hanin en yingu pat banku ma naru bama kunu inu sonke abunkun ma naru wanisi binna en sonke ba nagu ma kunu yəddə niiru də ləmke kikən ndu amke yil am buma nbima lnso nəgu nəbim tem abi nye go to mufa'ag tənivava niira pat opu vani opu tem so nə nyiddə də ni gha pət mən vənim gu guluru.